Duniya di alligu ngabang kəne ha <noise> yadəna nuburti nga danju unigau yusho nga bayo di alli ganma akulya yaba bike kabma di gəre alligu ngabama akulya do nga yashag nga bike adai aligagu nga ugaba munga do wamai alliyan aligidasho akulde do aji ngumuriya yayi yu yum ngu ajingu wudurshi nan naunga yarugamu aligida yayiju ya yushajo ngabaiyo di alliganma akulya yaba gajai yamunu uga yoyudo nagagu kajunane gajai nga angahigu uuuayagaga uga yoyudo magagu kayuwani hallayo wanu dnuiya dindu shangu unigan ngamu jamai yukulga damuami ngasho ngunai ugu jurudo ago bika muyaba migo nanai alganladana ga duniya di alligu ngaba- ngabama. Bike ngamu kala aligida yayiju chugaiju chuga ugu kune yagunaiju nguran ifur ima yayiju yo ngayo di alliganma akulya nga yoyo ngu ngə ada ngamu yocho mumangannau nga nuwujanya halla do migau ngu augalan nanagan maru yukula ngəran nadə dinai ngu hiyuwa ganai nga igergu yoni yoyudo yamai alliyanmi di elligan shido akul ngwa di alliguru migau ngagu daya ngagu akulalga awacha laijo di alliganma akilya do nga dire aligangu dauna akulya danjikama yama daula ngudedo wamu wushal di nga walu ko yana makka do wal ko gana makka do kal wal-wal wugergu ngaba yadənami nga gadənamari nya ngu kala ngude ya ngaba yadəna mangu oligau nya ngu migau ngude maya. Ngaba yadənaya jauro alli di alligan ngunda ngu akulya adaga kairan goro chugo ngamu ngu kine ifuburyo ugu hugaiju ngurumju wuli ifuryoyugə alli yo ngasho di alliganma akulya hunannai angolagu amma ngaba manga di aligau gu damma nga akulya yo adari ga do nga hallaro angbar nana ganido wal nugargu yashe nguranima gəlawaki kwana dangudo goldo melauri wulauro wal yola magəra ngen kull yola ma gəra kəri ngenə kall yola yola moto ngen kall yola magəra kulu ngugudo wal do nga di aliganga damma akulyaga wal ngo ada.